Jue yëdun myaj kopkëp neybyë wi'imandyë je'e pakabë nanëkodatyë jyayatyë si pë kap jyot mëjë'ë, si pa kabë wi'inëkë yëyë da'a yëdun.